ترکی پکوان، میڈی <hesitation> جریئن، مدپُربی اتے مدیشیائی پرواں والی ایک امیر مِبھن رسوئی پرمپرا ہے۔ جو اس دے سوادھی کباب، تازے میز، سوادھی پلاف، فلیکی بورک اتے بکلاوا ورگیاں مٹھیاں پیسٹریاں لئی جانے جاندی ہن۔ اوٹومن، <hesitation> سامراج اتے مدیشیائی کھانا وچوں، سبیاچار توں اس دی امیر وراثت ہے۔ کباب سب توں مشہور وشیشتا، ادانا کباب اتے ڈونر کباب ورگے وبھن گرِلڈ میٹ وِکَلپاں دی پیشکش کر دی ہے۔